สะดวกเดะ สมัยก่อนนั้นต้องไปธนาคารเนาะ กะนั่งต่อคิวบักโดนหนึ่ง ลางเทื่อ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขามีตู้ฝากให้กะไปฝาก มันกะแป๊บเดียวบ่ต้องไปต่อคิวคือจั่งสมัยก่อน

ข้อยมักใซ้แอปเนาะ ข้อยใซ้สิเบิ่งว่าหน้าแอปมันดีบ่ มันสะดวกบ่ มันใซ้ง่ายบ่ บางเทื่อ อั่น มันใซ้บ่ดีมันใซ้บ่ค่อยสะดวกเดะ

เอาไว้กับธนาคารดีกว่า คันบ่ได้ใซ้เงินโดนโดน เอาไปเก็บไว้ในธนาคารมันใซ้ได้ดอกเบี้ย ได้หยังอยู่เด้

ธนาคารมันปลอดภัยกว่าอยู่แล้ว คันไว้ใจเจ้าของไปโอนเงินให้มิจฉาชีพ มันกะสิกะต้ม เพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมิจฉาชีพ ฝากไว้ในธนาคารดีแล้ว

คันเป็นไปได้กะอาจสิมี AI มาเฮ็ดงาน คุยประสานงานกับกะ แทนพนักงานธนาคารหรือเปล่า เป็นไปได้

อย่าว่าซะ ถอนเงินดู๋ดู๋ คันเอาเงินเข้าปุ๊บ ออก ออก ออก มื้อเดียวเบิด บ่เหลือฮอดสิ้นเดือนซ้ำ

อั่น ข้อยมักไปตู้ ATM เนาะ กดกับโทรศัพท์ กับแอป มันสะดวก มันง่ายกว่า ข้อยบ่มีบัตร ATM มันกะออกมาปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยตั่ว ไวนำเดะ

อั่น กะเอามากะกิน กะอยู่เนาะ กะบ่มีเงิน กะกะต้องไปถอนเงินมาซื้อของซื้อข้าวประทังชีวิตกะล่ะเนาะ นี่ล่ะชีวิต

บ่ค่อยได้ประหยัดเดะเพราะเงินมันออกง่าย กดแป๊บเดียวเงินกะออกมาละ มันสะดวกหลาย คือสิเก็บเงินอยู่น้อบัดนี้

ค่อยใช้สแกนลายนิ้วมือมากกว่า เพราะว่ามือเฮามันเฮาอยู่นำเฮา อั่น หน้าเฮาน่ะ ไผสิเอาไปเฮาได้

เคย อั่น เอาไว้ใซ้หนี้หมู่เพิ่มไว้ ยาม อั่น โอนคืนเขามันใซ้ง่าย บ่ต้องไปทักหาว่าบัญชีเลขหยัง อิหยัง มันสิได้ไวไว สะดวก

ข้อยแนะนำของธนาคารกรุงไทย ข้อยเคยใซ้แล้วมันสะดวกมันง่ายอีหลี เปลี่ยนไปใซ้ของธนาคารอื่นมันใซ้บ่ส่ำ กลับมาใซ้กรุงไทยคือเก่า มันกดง่าย เบิ่งง่าย

ง่ายแฮง อั่น ลางเทื่อข้อยอยากเบิ่งประวัติการโอนเข้าโอนออกเดือนนี้เนาะ ข้อยแฮงไปขอสเตตเมนต์ มันแฮงง่ายแฮงงานสะดวก

มันสิใซ้ได้เฉพาะกลุ่ม คนรุ่นใหม่เขาก็จะคล่องกับเทคโนโลยีเขาก็จะสะดวกกว่า แต่คันคนเฒ่าคนแก่เลาใซ้สิตาแนมบ่เห็น แล้วบ่เคยใซ้เทคโนโลยีเนาะ มันใซ้จะบ่ค่อยสะดวกปานใด

ใซ้คุมื้อ เพราะว่าข้อยเอาไว้ใซ้จ่ายซื้อของ ข้อยบ่พกเงินสด มันสะดวกกว่า

ข้อยใซ้ของกรุงไทยเนาะ มันใซ้งานง่ายใซ้ ข้อยบ่ใซ้ว่าเขาต้องปรับปรุงหม้องใด ข้อยบ่มีคำแนะนำ

เคย ข้อยเคยโทรศัพท์ค้าง กะเลยปิดเครื่องแล้วกะเปิดเครื่องใหม่ มันกะกะได้คือเก่า

ข้อยอยากให้เน้นเรื่องความปลอดภัยมากกว่า ลางเทื่อมิจฉาชีพมันหลากหลายรูปแบบหลายกลยุทธ์ อยากให้เป็นหูเป็นตาซ่อยประชาชน

ค่อยลองใซ้เอง เพราะว่าฟังก์ชันมันง่ายต่อการใซ้งานเองได้ แป๊บเดียวมันใซ้ใซ้ได้แล้ว

ข้อยบ่มีความคิดเห็นค่ะ

ข้อยใซ้เวลาประมาณห้าถึงสิบนาทีในการทำความคุ้นเคย แล้วใซ้บ่มีปัญหาในการใซ้เทื่อแรก

ช่วงเวลาประมาณดึกดึกหรือเวลาที่ธนาคารปรับปรุง เฮาบ่สามารถตรวจเช็กความเรียบร้อยของเงินที่โอนเข้าโอนออกเข้ามาได้ ค่อนข้างที่จะลำบาก

ข้อยมักฟังก์ชันที่มันเติมเงินเข้า TrueMoney หรือว่าเติมเงินเข้าโทรศัพท์ได้ง่าย เฮาบ่ต้องไปแจ้งผู้อื่นให้เติมเงินให้ เฮาสามารถเติมได้เลย

ซ่อยลดซ่อย เพราะว่ามันสะดวกกว่าการที่ซ่อยพกเงินหลายหลายแล้วซ่อยต้องมานับจำนวนว่ามันครบบ่ ลางเทื่อเงินหาย ทอนเงินผิด มันซ่อยบ่เป็นอุปสรรค

อยากให้แสดงข้อมูลช่วงเวลาที่โอนสลิปแล้วกะวันที่ เพราะว่าเวลาที่โอนเงินเข้าโอนเงินออก เวลากะสิตรวจสอบมันแนมยาก อยากให้มีความชัดเจนกว่านี้

บริการหักเงินอัตโนมัติ เพราะว่ามันบ่ค่อยมีเงินให้หักล่วงหน้า ส่วนใหญ่คันข้อยสิโอน มีเงินกะจั่งสิโอน

มีสิทธิ์ เพราะว่ามันเกี่ยวกับความปลอดภัยในการตรวจสอบบัญชีของแต่ละบุคคล

กะเปลี่ยนไปหลายอยู่เดะ แต่ก่อนนั้นข้อยกะเงินสดเนาะ เดี๋ยวนี้กะเปลี่ยนมากะเงินในแอปเอา กะบ่ต้องพกเงินสด มันสะดวก มันง่าย

ควรสิมีการแจ้งเตือนดู๋ดู๋ แล้วกะโปรโมตโปรโมชันออกไปในวงกว้าง เพราะว่าคนที่เขาได้สิทธิประโยชน์นี้ เขากะสิมาได้กะบริการ

ข้อยสิตรวจสอบแล้วกะแยกประเภทบัญชีว่า บัญชีนี้เข้าข่ายเป็นมิจฉาชีพ เสี่ยงต่อการกะหลอก กะจะเบิ่งการเข้าออกของบัญชีนี้ไว้

ควรอย่างยิ่ง เพราะว่าคนพิการเขากะสิได้กะงาน กะชีวิตได้สะดวกมากขึ้น

ค่อนข้างที่จะกังวล เพราะว่าเฮาเฮาแอปพลิเคชันในการโอนเข้าโอนออกในชีวิตประจำวัน มันเฮาอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเฮ็ดให้ข้อมูลเฮารั่วไหลเฮาได้

อยากให้ถามคำถามก่อนใซ้งานมากกว่าว่าเขาต้องการคำแนะนำทางการเงินบ่ จะสะดวกกว่า

ข้อยกะสิไปติดต่อธนาคาร ให้เขากะ

มันง่ายอยู่แล้ว บ่มีข้อที่ต้องปรับปรุงเลย

ข้อยว่ามันปลอดภัยกว่าการพกเงินสด ญ้อนว่าคันเฮาพกเองมันสามารถหายได้ง่ายกว่า

บ่ควร เพราะว่าคนที่ใซ้ภาษาอีสานได้อย่างเดียวบ่ค่อยมี ส่วนใหญ่เขาใซ้สิอ่านภาษาไทยออก

บ่ได้ใซ้บัตร เพราะว่าข้อยเคยใซ้บัตรแล้วมันต้องเสียค่าธรรมเนียม ข้อยบ่อยากเสียค่าธรรมเนียมข้อยใซ้เลยใซ้แอปแทน

จำเป็นในกรณีที่ต้องจ่ายเงิน ที่ตัดจากบัตรเท่านั้น ถึงสิจำเป็น

จ่ายผ่านบัตรหลายที่สุดกะคือ แอปช็อปปิงในออนไลน์เพราะว่ามันสะดวก

ข้อยว่าพกเงินสดดีกว่า เพราะว่ามันสามารถจ่ายได้เลย คันมีบัตรมันต้องกรอกเลขกรอกรหัส ยุ่งยาก

เพราะว่ามีความปลอดภัยในระดับหนึ่ง แต่คันสมมุติเฮาผูกบัตรกับแอปพลิเคชัน ถ้าสมมุติเฮาเฮาแฮ็ก สา เงินสามารถหายไปได้ง่ายง่ายเลย

ข้อยบ่ค่อยพกบัตร เพราะว่าค่อยใช้แอปโอน สะดวกและง่ายกว่า

ข้อยมักจ่ายเงินผ่านมือถือมากกว่า ญ้อนเพราะว่ามันฮู้สึกปลอดภัยแล้วฮู้สะดวก ง่ายกว่าจ่ายแบบบัตร สแกน QR code ฮู้จ่ายได้เลย

ข้อยกะสิติดต่อธนาคารเพื่อที่จะอายัดบัตร คนอื่นห้ามกะ

ข้อยสิเฮ็ดธนาคารกรุงไทย เพราะว่าข้อยมั่นใจในความปลอดภัย แล้วกะความสะดวกสบายในการกะงาน

ข้อยฮู้สึกว่าข้อยฮู้บัตรเดบิตดีกว่า เพราะว่าบัตรเครดิตสิเฮ็ดให้ข้อยบ่มีความประมาณตนแล้วฮู้เป็นหนี้ง่าย

ข้อยบ่เคยใซ้บัตรเครดิต แต่ว่าข้อยว่ามันน่าจะมีโปรโมชันแล้วใซ้สิทธิพิเศษสำหรับคนใซ้

ข้อดีกะคือสิทธิพิเศษต่างต่างของบัตร เพราะว่าคนกะสิได้ประโยชน์หลายกะจากการกะบัตร

สำคัญ เพราะว่ามันสิเกี่ยวกับการใซ้ชีวิตประจำวันของใซ้ ว่ามันสามารถตอบโจทย์ในการใซ้ชีวิตใซ้ได้บ่

ข้อยคึดว่าคันคนคึดบัตรแบบคุ้มค่ากับโปรโมชัน คึดสิคึดสึกว่าค่าธรรมเนียมคุ้มค่า

ข้อยบ่ ฮู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัด เพราะว่าฮู้สามารถฮู้แอปพลิเคชันแทนฮู้ได้

ข้อยฮู้สึกว่ายังบ่ค่อยควรปานใด เพราะว่าความจำเป็นยังน้อย

ข้อยว่าควร เพราะว่าคนเฮ็ดงานใหม่สิมีความจำเป็นในการใซ้เงินมากกว่า

ข้อยสิไปแจ้งปัญหาที่ธนาคาร เพราะว่ามันสิได้ดำเนินการไวกว่าผ่านโทรศัพท์

ข้อยสิติดต่อธนาคารใหญ่โดยตรงแล้วกะแจ้งปัญหาไป เพราะว่ากะสามารถระบุสาขาที่เกิดขึ้น แล้วกะให้เขาไปจัดการเรื่องได้

กะสิรายงานปัญหาผ่านเว็บไซต์ หรือว่าช่องทางออนไลน์ของธนาคาร

มีความเชื่อมั่นค่อนข้างที่จะหลาย เพราะว่าธนาคารสิรับฟังแล้วกะปรับปรุงให้มันดีขึ้น

เรื่องการประสานงานเวลาเฮาพบความเดือดร้อนหรือว่าเฮามิจฉาชีพหลอก อยากให้ธนาคารดำเนินการแบบไว เฮาสิได้บ่เกิดความทุกข์ใจ

ข้อยใซ้ภาษากลางเพราะว่าเป็นภาษาที่เข้าใจตรงกันที่สุดแล้ว แล้วใซ้ใซ้บ่ใซ้ว่าพนักงานเป็นคนอีสานหรือเปล่า

ดีหม้องที่ว่าเฮาบ่ต้องระบุเฮาตนเจ้าของ แต่ว่าเฮาเฮาสามารถจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ แล้วมันเฮาจะบ่ได้เป็นเรื่องใหญ่

นอกสิมีการดำเนินการซ้า หรือว่าปัญหาในการติดต่อสื่อสารกับทางสาขาหลายสาขา เฮ็ดสิให้ซ้าขึ้น

มันกะสิเร็ว บ่ต้องแจ้งหลายกระบวนการ กะคือผ่านทางสาขาโดยตรงเลย เขากะสิได้ดำเนินการแบบไวกว่า

อาจสิเกิดการเห็น คนเห็นเหตุการณ์หลายแล้วกะอาจสิมีการเข้าข้างกันเกิดขึ้น สิเกิดความบ่ยุติธรรมกับกะ

บ่น่าจะมี เพราะว่าเฮาติเพื่อที่จะให้เขาปรับปรุงให้มันดีขึ้น บ่อยากให้มันแย่ แล้วเฮาเกิดเหตุการณ์นี้หลายหลายเทื่อ

ส่งผลแฮง เพราะว่าคือจั่งเว้านำคนบ้านเดียวกัน คือจั่งเว้านำญาติพี่น้อง บ่มีความที่แฮงสึกเกร็ง

ส่งผลแฮง เพราะว่าให้ความแฮงสึกเป็นกันเอง แล้วแฮงเข้าอกเข้าใจคนที่เว้าอีสานได้มากขึ้น

เป็นเรื่องที่ดีแฮง เพราะว่าแฮงสามารถแจ้งปัญหาไปแฮงทางใดแฮงได้ คันแฮงทางนี้มันบ่สะดวกสำหรับแฮง

ข้อยได้ยินว่าเคยมีคนถืกดูดเงินจากการถืกสายซื่อซื่อ มิจฉาชีพโทรมาแล้วถืกเงินหาย

ข้อยฮู้สึกว่า ดีกว่า เพราะว่าคันผ่านโทรศัพท์ฮู้บ่สามารถตามงานได้ทันท่วงที คันฮู้ต้องการความด่วนฮู้ต้องไปที่ธนาคารโดยตรง

คาดหวังให้ธนาคารตอบกลับมาโดยทันที ว่ากำลังประสานงานต่อ แล้วกะแจ้งขั้นตอนการดำเนินงานว่าเป็นจั่งใด กะสิได้ท่าโดยที่กะบ่ต้องรอเก้อ

ข้อยว่าคนรุ่นใหม่มักแจ้งปัญหาทางช่องทางออนไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ ในการโทรไปคุยมันสิไวกว่า แล้วกะได้แก้ปัญหาได้ทันท่วงทีมากกว่า

ควร เพราะว่าสิได้มีความไว้วางใจของคนใซ้บัญชีเกิดขึ้น มากกว่าที่บ่เร็วหรือว่าใซ้

ข้อยว่าบ่ค่อยเหมาะสม เพราะว่าเฮาควรติดต่อธนาคารสาขาโดยตรง สิได้จัดการปัญหาได้เร็วที่สุดกว่า

ข้อยสิโทรไปเบอร์ธนาคารสาขาก่อนเพื่อที่จะแจ้งปัญหา เพราะว่ามันจะเร็วและสะดวกกว่า

ควรอย่างยิ่ง เพื่อที่บริการสิได้มีคุณภาพแล้วกะประสิทธิภาพมากขึ้น

ฮู้สึกประทับใจแล้วฮู้ขอบคุณธนาคารที่ฮู้เหลือ แล้วฮู้เป็นการเรียกให้ฮู้ฮู้ธนาคารนี้ไปดู๋ดู๋

ถ้าสมมุติว่าเขาบริการดี รวดเร็ว สะดวก เฮาเฮาสิให้เต็ม ถ้าคันสมมุติว่ามีความล่าเฮาในการติดต่อ ติดต่อยาก แล้วเฮามีความทุกข์ใจเฮา เฮาเฮาจะให้คะแนนน้อย

ฮู้สึกว่าผ่านโทรศัพท์มีประสิทธิภาพมากกว่า เพราะว่ามันสิได้เกิดความเข้าใจกันง่ายขึ้น แล้วฮู้รวดเร็วกว่าที่ พิมพ์

ไปติดต่อธนาคารสาขาที่เป็นเจ้าของบัญชี

มีวาทศิลป์ในการเว้า ในการเจรจา กะคือมีความเข้าใจง่าย เวลาที่ลูกค้าเว้าบ่ค่อยรู้เรื่อง แต่ว่าคนฟังกะต้องแปลสารให้เข้าใจตรงกัน

ข้อยมักประเพณีบุญข้าวสาก หรือว่าฮีตเดือนสิบ เป็นการเฮ็ดของเพื่อที่จะแบบอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ญาติที่ล่วงลับ

บ่ค่อยต่าง เพราะว่าข้อยกะไปมาหลายภาค กะเลยกะว่าเป็นประเพณีที่คล้ายกันเบิด

แถวบ้านข้อยบ่ค่อยจัดงานบุญบั้งไฟ คันจัดกะสิเป็นอำเภออื่นมากกว่า ข้อยกะเลยบ่ได้ไป บ่เคยเห็น

ข้อยกะสิรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ แล้วแล้วกะกะหมู่ไปเล่นน้ำ เล่นสงกรานต์

กะคืองานที่เขาสิรับบริจาคจากคนในหมู่บ้าน ตามบ้าน แล้วกะ ไปซื้อผ้าจีวรเพื่อที่จะมาถวายวัด

ส่วนใหญ่เขากะสิกินเป็นแจ่วปลาร้า แจ่วโน่นแจ่วนี่ ลางเทื่อกะกินกับป่น กับปลาทูจั่งซี้นะ

การเลี้ยงงัวเลี้ยงควายไว้ในงัวนี่งัวคือทรัพย์สินอย่างหนึ่งของงัว คันงัวขายงัวคือจั่งเงินหาย

สมัยก่อนนิยมสร้างเป็นเฮือนไม้ เฮือนล่างเฮือนสิเป็นพื้นดินเอาไว้นั่งเล่นเว้ากับหมู่ เทิงเทิงเฮือนสิเอาไว้นอน

คนอีสานนี่มักเฮ็ดไร่เฮ็ดนา ปลูกผัก ปลูกผลไม้ มักเฮ็ดสวน

ถึงแม้สิมีอิหยังที่พิสูจน์บ่ได้ แต่ว่าญ้อนถืกปลูกฝังมาแต่น้อยแต่เด็ก ถืกเลยมีความถืกในเรื่องของพญานาค